بموت من قبله طبعا، الله يحميه ويحفظه ويبارك بعمره <hesitation> ترى ما فينى أحيا لحظة من بعده اصلا، ما بتخيل حياتى بدونه، وما عندى قابلية لتحمل الألم أنا، يعنى ما فينى أعيش وأنا عندى جرح بقلبى، وجع على فقدان حدا عزيزأو هكذا، تخيل أنه هاذا الحدا شريك حياتى.